الآلات، مثل الذكاء الاصطناعي، تقدر تنتج أعمال فنية مثل الرسم، الموسيقى، والكتابة. بس السؤال هو: هل نقدر نعتبر هذي الأعمال فن حقيقي؟ البعض يشوف إن الفن لازم يكون جاي من المشاعر والتجارب الإنسانية، وهذا شيء يصعب على الآلات تحقيقه. من جهة ثانية، في ناس يشوفون إن الفن ممكن يجي من أي مصدر، حتى لو كان من الآلات، طالما إن العمل يثير مشاعر أو أفكار عند الناس. في النهاية، ممكن يكون الفن جهد بشري وآلي في نفس الوقت، وكل نوع له قيمته الخاصة.